أفضل العيش في عالم خالي من الفجر، لأن الفجر هو السبب الأساسي في الكثير من المشاكل الإجتماعية والصحية، لو ما كان في فجر الناس راح يكون عندهم فرص أفضل للعيش بكرامة التعليم والرعايه الصحية والتلوث مشكلة كبيرة، بس الفجر يؤثربشكل مباشر على حياة الناس بشكل يومي و <hesitation> يخلج معاناة حقيقية.